So tawi ko jaayndeyanke, mi fottii e neɗɗo mawɗo, ko ɗeeɗoo naamne, naamnotoo-mi joomum: Holno mbaɗa haa keɓɗaa oɗoo martaba? Ko hollum neɗɗo foti reentaade haa yettoo oɗo martaba? Ko hollum kadi woni caɗeele yettaade oɗo martaba? Ɗeeɗoo naamne ina mballa kam anndude neɗɗo mawɗo no waɗi, no wayi haa miin hoore am mi waawa wayde hono joomum wayi ni.